Balloowel ɓernde diwde ɗum wallitta ko ɓernde, tawi ɓernde ne leeli, no diwirta ni. Kañum hokka ɗum doole e jeeynge mbele ene yaawna diwgol ngol. Tawi kadi ɓernde nde kadi no diwirta ni kadi ina yaawi haa ɓurti, leeltina diwgol ɓernde nde.